Bueno pues este chiñi nuajaukan sobre biu tamen kiau lamap ke si nda lame tamen pues si laki biu tamen lame ki sanu pues este kiujip lu ke nda lamip taung lo ke nda kui y si lame nda bale tamen nduk nip guakaseban ke mejekan u ke mejenan si ke nduk kiau lanu ke dimiut tueng biu tjejenbat njuaudat kuajau te bale nep sanegan y pues este, y ya asta nip nip njuudat ru rapiayat kiau nanu nda le nip guakasekan tsjau nau bu nanu kun ameju gasau u teje bale u teje bale tamen este biu njajau ke laui kun ameju gasau u pero u njua kandeus janjau y lejen de kandeus ganjau meje ru ganu ke ke kumu njua ganup grip njua biu ñkius bandua janjau y lejeng biu tanpiay ama pa ntjajau ma gatajau ljiajau ama ganjau njuande pus ya casi nip nudat ru rapiayat nip lauibat jiibat ru rapiayat. Nip lauibat jiibat ru rapiayat dareudat como dios dagudat ndat mjabat pa ke a de kuenta ndu takji ndu dare <noise> dareudat purke bu tsudat njuande u tajau ntjajau u njuande nip meju casi kandeus ntunces este gueno u siquiera nip ajuau esque njuaal y ya nudat ripiayat kuajadat sijiñat mjau y te mjau este kuajadat mjau ñjie bu meudat ganjau me ya nip mjau nip mjau talijau nip mjau nudat y y kja nip lame tamen bale a lo mejor si ganjual biu nkis mjau nip ganjau y como quiera si laljung juay biu tamen ke paje pues ya lamay pe kumu lame bale pus lanjejemp biu ntejeun kabau es por un lado por ujuy bu nau ke lasekan pero ru mas liedat jut mjau nis tjejeunat pues nduk nduk mjau ljung biu tamen mjau te bale ru tamen pero pe naañ pues tudat y tjay meje ya tachjiau ru los que los que te nep mjang kiau nanu njuande nda ki ñkiuy ke meju ya mjau dabau meju biu npu kiau. Ke mjamp ke lame mjau bale tamen kiau nip nanu pero lau riat mjang ke lame mjau bale tamen y u riat bu kuaju kual ru tamen lakjuat kampiup biu npeje y cuando gatu pus meje lajañ biu tamen y entonces lame piu lame pagasat bale nep lame najañbe ranuye bu ndiye bu nu mas ranuye bu lameyi najañbe de ru tamen y ya cuando u daljung pus bu gadeu mas nti dauki dauillit ru pagasat daljung pur ntjau dajuau daljung ru tamen dajuau riat y naañ ma stauky ru piu lame piu era bu nami meu ma dauky igual y de pur njau bu le u gatu datu ru piint ke tant juaut y daguaneng y tuns kiau njuande lamap ke tamen nda lame bale pues meje nep nda mang ne nep sanegan como ke pu imp nti dijimp laue nep sanegan y y laji laji laneng biu npiay u nip a nip lanjejemp kabau u bu naguiju ntonces kiau lamap ke nda nip tsap dimi nip tsap tjejeung mas mjau para ke u lame mjau mjau ñjie laguiju kandeus lantundat rapiayat landeudat rapiayat lantambat lo ke ndudat kjui nomas ke si nibiu. Ke ni nueng dimiut ki tamen ke lame lu ke lame se sanu se bale pero lankiji mjau lamay mjau y nipa dimiut nljung.